شوف شرب تيزان تاع بابونج غادي تكالميك ديراكت, و الافوا خويا كي تجي ترقد ايسيي ما تخممش ايسايي ترقد صفي مخك صايي